लड़कटिक टी सबसे आगे टी कुश राखो। या जो तिनुक चीज़ चाय से सबसे आगे है। एतली से कुश राव या द्वि। या इटली तिनुक कुशी मिलो या।